Raha navy anaty jerinakà vôalohan̈y kôfa mikoran̈a habakabaka efa aviaon edy e! Fôtony baka aviaon mandeha an̈abo amy habakabaka iren̈y avy eo male latsaky koa rehefa maiiziky ny adro io latsaky malen̈y bôaka eo.